Minen kaa mawɓe amen ana mbiya jaati. Ɓe mbii lanɗan ndiman nan ɓuri cellal illa e lanɗan daneejan cewɗan ɗan. Fay so neɗɗo duuɓi muuɗun keewi fu, mbiyan ñaama lanɗan ndiman ɗan, yoppa ɗanɗooo lanɗan. Sabi ɗanɗoo ɓuri lammude sanne.